दो हज़ार इक्कीस, दो हज़ार इक्कीस हमारे लिए अच्छा साल नहीं रहा। दो हज़ार इक्कीस में ही कोरोना काल आ गया था। जे लॉक डाउन लाग ग्यो छो। लॉक डाउन में ही घर में सब मनख बुजाग्या छा। <hesitation> घरा से बाईरे भी नी हीटे चा। लॉक डाउन में कोरोना आयो नी तो कोरोना एक बीमारी चि जो मनखा णे सर्दी जुकाम होवे असा होवे छी। सर्दी जुकाम होता होता मनख ज्यादा बीमार हो जा चा। ज्यादा बीमार होबा से मनख मरबा भी लाग ग्या। फेर सरकार ने लॉक डाउन लगायो। मनखा णे घर से नी हीटबा द््या। जागे जाग कर्फ्यू लगाद्यो पुलिस हाला लठ लेर उबग्या। जिसे घर ने ही रेणी पड्यो। इनांग उनांग जाबा की भी नी बणी। तो दो हज़ार इक्कीस को साल माके काने बहुत बुरो हीट्यो। साव भी नी लाग्यो, स्कूल भी नी खुल्या। छुट्टीया लाग गी।